<hesitation> Ianao zany kaofa mahandro hanigny tsy atao mamibe satria anà kôa atanà mamibe le raha lasa zatra lelanao lasa tia raha mamy ianao avy akeo <hesitation> tsy de mampiasa siramamy.